افضل اقرا كتاب جيد على انو اطمش على فلم جيد - لانوو الكتاب انت من تقرانو اذا رواية فانت غاح تختار الشخوص مالتا ، وتتخيل بخيالك الواسع، ماتنحكم بشخصيات واحداث، واذا كتاب علمي فانت غاح تتنور، وغاح تستفاد من عندو